डेंटल फ्लॉस चा नावात डेंटल वोइरसुं आसा मुञे दातांच खातीर वापरतात ती वस्तु। होटेलन जेंया नलया घरां, भुर्गी आसव किवा जानते, नेंते आसव किवा बाईलां, हेरोइन आसव किवा हीरो जेंतां खानां बरे बरे पदार्थ गेतां दातांनी तार गुसतात तेव्हा प्रत्येक जान डेंटल फ्लॉस छोट वापर करतात नल्यार दातांतला जो मेटें जातीनोव तो मेटें थारो जायना। तेच्या भायर दात किड्यातात यी वेगली गोष्ट आनी खूप त्रास सुधा जाता।